وي نامن بيها, مي نامن بيها بلي هي مخلوقات كيما لي كاينين حنايا, على صفت دي زينارجي هوما, مي اسكو علاش الناس يامنو بيها و علاش ما يامنوش بيها بارسكو كاينة فصيلة من الناس الحاجة اللي ما تشوفهاش ما تقدش تامن بيها, دونك تفهمها, و كاين ناس وحدخرين اللي عندهم الاحساس تاعهم طالع, سما يحسو بلي زينارجي و يعرف بلي كاينة حاجة بلي سيبا, راه غي هوا كاين